السيارة فيها محرك اللي يشغلها والقير لتبديل السرعات، والدواسات للتحكم والدريسكون للتوجيه، بعد في البطارية البطارية علشان الكهرباء، والإطارات علشان المشي.